ẹrẹbẹ adọn ọnne bẹ ẹnaṁ ndot nẹ okpuga mẹ ẹrẹbẹ adọn ọnnẹ wabọ wa-a-nani ni nyẹnẹ mọ ma ga-a-sood yan ma ga utu yan ẹgbẹgẹ ẹ jara ẹgbẹgẹ yẹ okpuya ẹrọ ẹsani ga ọbọk adọn ja ni ẹnug ẹnẹg ẹgbẹgẹ ẹjara ẹgbẹgẹ yẹ okpuga ẹrẹ ẹsani ga ọbọk ma utu jer ni akai enung ẹnẹg ga ntak ga, bẹ ẹna ene nang wabọ ma-a-nwed ọbazi edoro ni enẹ yẹne wa okpuga ẹgọnọ ujiri-e-ọvẹn gbogbori gwud asi nsang ndot nẹ yẹnẹ okpukga usiri covẹn gbọgbọri gwud a-asi asi okpuga mẹ ẹrẹbẹ adọn ọnnẹ ẹgọnọ achẹvẹ mo̠ ga akake, etu ẹgọnọ ma nungo ma gwawo̠ oonuron oma o̠ne̠gwu are ga ẹdudu okpuga ẹma ere ma uso ọnẹgwu nuse̠ ere-e ene bi. uso yẹ onuron nusẹ ẹrẹ ene bi asi ga ẹgbẹ ejaru ẹgbẹgẹ asang okupa, ọvẹn ẹto yẹ ga okpuga aja awọnọ ọbọk ada agọno aja-a-ana bọ. ada gbahagbaha ayo. azine okpuga ga akakẹ ọrọk okpuga mẹ ẹrẹbẹ adọn ọnne jẹ okpuga asi egonọ ovẹn gbogbori gwud asọn gbọgbori gwud asang okpuga aso̠n abọgbori gwud.

Asi okpuga asi ẹgọne yẹ ẹta gbogbọn̄ gwud ula ọbazi uta da sani ọsọni uba okpuga ẹfẹ ẹbuba ẹgọnọ īsang inla mọ ga aka kọrọk ẹgọnọ ada okpuga ano osom uma une isẹ ye okpuga yẹ enung ema ọsọm ạdọn ọnnẹ ẹnyi, ẹgọnọ ada okpuga anyi osom, uma nwe yẹ ugọmọ okpuga nwẹ uma akakẹ ọvẹn okpuga nwẹ ja ọvẹn ma j̄ong ẹwọrọ asi ẹgọnọ yẹ ada okpuga ano ọsọm ure wẹ unung ufẹ mo, j̄ẹn ga aka kẹ ẹtu, ugọm mo, uneme ọdọn ga aka kẹ odom okpuga ẹwọrọ ẹrẹ mẹ, eremẹ akakẹ ọdọn ma ẹgọnọ ma uzod, uzod ezɨba ye emo ajat jẹ ma uzod eyeng yẹ ejat jẹ gbọgbọri gwad ma yẹ ẹrẹ ẹgọmọ jẹ ẹna ọvẹn gbọgbọri gwud wa okpuga, egọnọ yẹ ama okpuga ato, dọng ama akọama okpuga ato, mot- ọvini uzod ezɨba ama ajae ama okpuga ga aka ke dọng anwed ama awa but egọnọ ato okpuga ere yẹ okpuga mẹ ẹna ọvẹn ẹnyẹ okpuga mẹ ẹna yẹ adọn ọmnẹ, mẹ ẹna yẹ ato adọn onne gu ẹgbẹgẹ ẹjara e̱gbẹgẹ wa. nwẹ ena ndot ne okpuga okppuga etoto mẹ ẹnyẹ adọn ọnnẹ wa nins, ndot nẹ ndoro arọk ani nkɨbi no ga ẹgbẹgẹ jẹ ẹgọnọ ama okpuga ato-o, ma uso ayọ ja ma aḅongo beboṅ eshi ẹgbẹ bẹng ma aru yẹnẹ abọngọ bebori ara afu adọn mẹ ẹrẹ ejunga yẹ ga imi ga yẹ odo ema azenyi ni ga eyeng okpuga. No okpuga nwẹ yẹ ene ẹgbẹ bẹng ẹnẹ ẹgọmọ ma iguruk ẹkpi unono ma uromo gu yẹ odo adọnọ atoni gwa uto mẹ ẹna mọ uzẹngi yẹ jẹn ma ẹna mọ ujuk yẹ ma igemi ẹgọnọ okpugu ẹma yẹ erẹ, okpuga mẹ ẹnyẹ adọn ạnnẹ ga ẹtu ẹjara ẹtu asang yẹ anug asang mọ arẹ sẹ okpuga ẹnyẹ okpuga me ẹnyẹ adọn ọnnẹ nwẹ.